Eh, quella a l'é unn'arte che quarche vòtta ò pratticou, into senso che gh'é diversci amixi che oua stan insemme perché in quarche mòddo î ò missi insemme mi. Ghe veu tanto tatto, senscibilitæ, e fâ credde a-e persoñe che son liatre che fan tutto, ëse discreti.